Alura le bestie ënteligente, tüte le bestie a sun ënteligente, magari pi che l'om sicürament, pöi a ie cul li pi ënteligent tipu ël delfin, anche i can i can, i ciat a sun ënteligent, i cavai, secund mi a sun tüte ënteligente le bestie. Pöi a ie cul li dizuma anche l'avìa ch'a zmìa cita epüra al e ënteligenta tantu cuantu ün gros